حاول انو تنام بغرفة عتمي، اتضل تبقى بغرفة عتمي ، اشقد تكون عتمي ومظلمة اشقد احسن - ووحاول تقرا ، يعني من يجي وقت الليل تقرا كتاب تقرا مجلة تدرس فد علم معين ، هذا الشي كلو يساعدك انو تنعس وتنام بالليل